أصدجائي يمكن يوصفوني إني شخص دايما جنبهم في السراء والضراء وإني أجدر أضحكهم في الاوجات الصعبة، يعرفون إني دايما صريح وصادج مع الناس وأحب أكون متواجد لهم في أي وجت يحتاجونه فيه وبرضو يحبون إني مو متعصب، وأحب أساعدهم أتعاون معهم عشان يحججون أهدافهم.